Ular haqida aniq ma'lumotga ega emasman lekin taxminiy o'ylashimcha besh yoki oltita soch rangi mavjud. Masalan qora jigarrang, sarg'ish, qizil, kulrang va oq. Turli soyalari bilan bu ranglar ko'roq bo'lishi ham mumkin.